أحس إن الوظيفة إللي بكون فيها مرة ما أنفع ومرة سيئة في أداءها هي وظيفة المحامي، أحس إن المحامي جالس يدافع عن مجرم مرات إن هو يكون يعرف إنه مجرم ولكن هو كيف يتحايل كذا على القانون؟ ويشوف له طريقة يخرج منه، مع إن ذا المجرم يستاهل العقاب.